Kedla da yuwan ne be suk ur wara ka dlamo nen <noise> jigab a dlama Sallah jigab a dlama addu'a kadamuna dikbe wora ka dlamo nen kani kan ka fiti aka kefina ko mugu bus ka sasad ka damuna sasad kani kan ka dlam kasa kadamuna ksan katana mugubusci nen lnye afa kafita akawan kan dlam aɓun ka duma tamke inci na wana be nen kadlam yuwanci inye divɘd ye kani kanka fiti aka kan ka dlam kasa kasena dik riwara na yam ka dlam sasad wara kwata ko aduwunen kamuna dik be wara ka dlamon inye yuwan kani kan ka dlam addu'a kan ka dlam yuwanci, ka dlam yuyan ye shikke nan ka damudu <noise> kadamu dun shike nan sai afa da kai shike nan sai afadakai ka dladlunaci kanka bandi be wara kaza <hesitation> be war ka dlam l'akubai l'garva ca he ka ka damudu lnye gusku.